اكتر مادة كنت بحبها في المدرسة الرسم لأن أنا كنت بحب أن أنا ارسم وان أنا أحب أن انا اعبر عن نفسي من خلال الرسم